<hesitation> Asan'ny climatiseur i ndraiky e, izy i zagny ma <hesitation> mandamigny sy ma <hesitation> mandanjalanja le temperature agnatin'ny trano aka, satria ôhatra hoe mafana zegny andro, mamoàka rivotry mangatsingatsiàka zegny izy, fa raha ôhatra zegny mangatsiàka zegny andro de afaky mamoaka rivotry mafana koa izy, de afaky reglena en fonction anzegny.